Mom ara ruie obhazi o ara mon ora reje abhazi san vinene, ara ozama nsạạ bhadon obhazi o na bhu kpakpaa ara obhazi anum nta naa vinene evumavum re nkpakpaa o bhudee aofi akwum nshi ruku saa shii ruko san bhoro nvaa reje saan re reevi ara numene ara roma adom asuum nvaa saa obhazi bharoso saa nani mbhoro karan paa bhewua nan bhoven aoshi fan na shii o, saanang bhoven aashii fanne shii mbore naa yaa isoo yaa nyaa isoo saa mbhoro nsaa don obhazi sasạạ bha riri mkpaakpa araa obhazi mbhoro, egbee egbee ja ariri esea baa ora ntaro mia jin o, ara ntoro mia ivaa o sa mbhoro mbaa, nfene nji bha don ọ, saa nfene nji bha don kara nang rafenefane radudu ja ra kubha don o zo joro higbarane araa mom gwo ara reje abhazi higbavune hikubho sa nayina ara hirumasum ara ehubha hum ko rora ntoro mia inaa, bha horai hisee siim kara hisum kwen kwen inaa re, mo mia obho kwen kwen inaa re mo mia abhora yen o. Ozeara nta okpokpora gwe oroze ora see bhoro nene e baa see ji ohaa don na bhevenevene aorai aabum o bha zaano bhu bhoone nsaa bha refe gwa na tongho hotom aharara akum o, saa bhora kwen ne egbee see ba nta na bhu shii bhven oshii aorai atum Bhoven aoshii arai aafum ara nkarika hobho na taa rei ororo mia nkarika abho na naa nshii bhoven oshii arai maro then nhumo bho nku ehuhuno ma bhonee ipaa eybee see baa bhai paa mpaa reje saa resaana gwo ra reje saa na tongho oharara re nta saa vinene heruma rum ozama hotam aharara akum saoro mia obho nivaa mohumo renuu ara soo mo huu obho nivaa nyina bha hevuma evum nyina nta ku maa donunwe nzia joro egbee hinbharere nzia joro eere yina ahan o bhahaan baame arara bhaji bhayeng bharo anam gba paa bha name itia tom ara nte zeng enang hotom kwen o egebee je see bhoro hotom kwen ne, kwo joro ntongho hotom aharara ara refe gwa na tongho, esee nang zizii gwen ma ni tutu gwo ra hotom abhoven okpam na ni, arika mpoo taa re ka kpaa fofone oven o, see na zizii gwem ma ni ovovi tutu sororo mia jin mo ba ivaa nte re baa ebhoroo ebạạ bhara je bha reje saa re saa baa mpaa bha don nva inwe ajum ja humo mbaa re nsasạạ o, kara moone, nta na baa otom eka refe re kara nva inwe ajum nsasaa o, kara nda na ebone, gwo joro bhoven fa re da saa bho na kpa fofone nta reje araa ra sene na bhonee, kara nda sasee. Ara itune ajum o, ara inwe jana funene o, jojoro bhoven fa kara na kpaa fofone bha refe re ora kara uaa bhi nwe jiin orii o, ara bhoven fa na kpaa fofone itoo inaa o, itoo itaar o, mo so rae ivaa, bha reje ozeara nta oven fe ara zee bho ra, ara bhu nwen na nvaa nfi bha numunwe gwa na saa bho na kpaa bee. Egbee see baa nte see re baa bha nkirita gwen mo baa avaa see baa aja bha reje see re adạạ bạạ eji bha don o, sạạ ji bhaa don kara bhu moone bhoven oshii ivivia, sa shii bhoven aoshii ivivia mbhoro kara humo bho mam ọ egbee egbee jọro ja na hebhome bhirai sa bhi kubho nrai o nzia daa bhifaa isoo ʌzia ororo baa bha orai, nto ro mia ara inaa re, mo baa bha obho emzai da mone bhoven fa refe nda na na kpaa fofone bạạm o saa na ebhone jenne sam bhoro nvaa inwe ajum saasaa, so ja refane rekubho sa na na nang bhaijani faa na na nang ara hurumasuum bhaijani nvavoi mkpo don o, namere saa saa bho egbee se re kure ara okpokpora gwo ro vaa doo ara refefe egbee o, ara gwo ro vaa doo egbed esare sare o see khoro nfene nji bha don o. Ozeara refane re kubha don saa na naa nta na nzạa no nvai nuu bha ohara ra ramaadon asuum o. Gwa num gwan anum ara fanana ma onoo gwe revoi onyee avaana bha num ibo nyina ta ku bha don nzia onoo gwaina re soji bho nvoi bee taa roso ọ ora nta atom awom ani hora. Asi ra ika ntaa re hotom kwe hozereazeree gwo ra hotom a rukpạạ ma ni re, ozama rukpaa see ma ra bha rumaa gwo ra ikpe o nte huhun ere zaane, ehuhun see zaan, nta nang hotom giri giri gwen ne ovi, akubhr nta okpoho ehuhan oro ji o, asi nta otom kwem ma ni hozere kasen kasen epere kakumo eneng kwe ara rofan odomana ara ebhone ja zaa ero ekubho ebhone fofone esaa bha refe aree bee nta raa radaamadam re nyi doo ernyi abemene ara bhanoo bhaa bhayina bee okpoho gwo ku bha otom kwem ani mo ra do bho bhaa aram ara osomesane kwa ntaa ara isoo asuum o, ara noo baan jen baa bha nang hotom kwem ara num asaa ra gbaa taaro okpoho a otom kwem bho hobha bha bha rero soo ja apaa nang otom kwem egbee asaa bho kwen kwen saa ku bha isee siin ne, sa ku bha netu seen ne bhao harara agina nta nanv otom abaa ibhem bho hiiree bha see sii re bha saa bha see hidudu o, ya bho hiire bha hetu sere bha saa bha hetu hedudu oja ada mo nang kạạmo ara nta bho nang kaam re Okpoho ehuhun agwo ajo doo taa re nzia ogbo doo voi emuu bha ahora ase bho doo atom ma ni kwe kpaa fofone bhoven ma ni re reje reje ekubho ejer bho bukpo re okpoho gwe bho hoo bhaa okpoho pooji, onoo bha refane hoo bhs, egbee saa zii re baa nta raa bha kpaa okpoho ehuhum onoo agwen nana gwo ku bha otom oharara kwem kwe bho ekpaa bhoven onoo noo soo suum mene hobo kha rofem o, onoo noo soo ku bho obiạbiạạ rofem oto mai rofe ora nta rofem ropee a pee hora asi ekubhe naa itune nshii ituun mbhoror lituu siim san naa ivivii mi okpohu gwe mo kpiara ara akpiara ni, oro zee na mu voi nyi amem nyi amem nyi amem aja nkara kpaara anoo gwem mkpaara onoo gwem o, mkpaara onoo gwemo gwusu moe ndaa kparee nzia egbee edudu suu duu fane bha oven faam fa na da naa bha tuum ne hoodem o. Asi huyeng kwa bhanoo baa kbaraa bhanro ara tor bhaitom siim ebhana bhan hotan arukpaam ara ja bha nang bhanyi doo kasen kasen ara egbee ja saa nang hotom obaa bhaana okpoho odoo saa bhanaa okpoho odoo, doo voivoi doo anuu bhaohora ede naa ntare asi nan ne bha ra hazaa ma naa, kwem kwem okpoho soro ro ji eyemo bha tiire gwe bha huma okpoho bho, apan vaa gwe re nto see renang bhahuma gwe hazao epe vee kubhe pii Avera asasa bho heyina so gwem ora nto do nang hotom aodom hozeree. Asi bha num bhanro baa jwa bha taa doo bho ara bhanoo arato baa kha kubha bha hitum aekperee adoo bee kubhu dee ekube nang bha ohora aja bhayeng bharo so kho bhana hisee bha hukweni kweni kwere asaa gbaa bha bhanaa okpoho agwo nene no dro ro nyi rofem odemene ma kuba nang kasenn kasen ora nta onum na taaro nbang ha bhatom adoo kwem mo, ozama zizizii gwe otabho ayemo agwo gwa kubho kpaa fofone oven ayina taa ra paa ego bhaahora nta ra aona akaha kaha nta ra aana ạdạạmạdạạmo əyina ahara bharodoo onoo gwo kubho okpaa bhoven hoo tuu nwe saa taa unwe saa ja hekpunwa aasọọ aron nta raa bhi bhana hisee adoo hekapee anoo maa anum ara kum felix tete anaba ntaa unwe gwo okpoi mbaa agba naa hekpunwa asuum o nvaa nja bee agba bhabhanaa hisee bhabaa nta mom mbaa asi okpohu gwere so zọọ ra abibii o, bha bhanaa bha baa nta baa mon asi okpoho anum gwo ra okpoho ehuhun ne hazaa bha bhaanaa ora nene mo nang hoton kwe ho yeyeyeyee, nto okpoho gwe ora bheyong hotere ozoo kpapii re agwo ara bhe gbee aro vai areb ego ja damaadam ma paa bha ohora areb ikpo da ji damaadam Ma fi bhi von agwo gwa kubho kpaa fofone bhoven ayaya aro gwagwa gwen gwen soo tuu nwe ma rosee unwe hoyina ma unwe gwo ro humo jer bhovrn hoyina anum nta zaa no etoma ezerazere ayemo anum kabha nang hatom aharara mo zerani rama tum name homee asaan asaan saa razing ntara zeng renuu, gwagwa ne gwen gwen soo tuu nwe rosee unwe hoyina unwe gwo ro humo ojer bhoven hoyina asi anum gwa ro okpaa bhoven agweee asi anum gwa ka bee kpakpaa re suu ru voi okpoho anum gwe huhun apoo rorumana re suu ru voi reb isee unwe ikhabha isuu nwe hobhoo isuu nnwe soob isuu nwe shiino nvaa saa numo okpokoro ntoro joro gwagwa ne gwo soo taa unwe egbee baa ntoro jer bhoven mere evai ojer saa pi re pi hoo ra bung mr. Anaba pen hanyina Nta no rosee. unwe hayina ne. anum kara vaa rosee unwe assuum monyio. Nvaa rosee unwa nyi gwaggwa ne odudu o. nvaa rosee unwe nyi gwagwa ne oduduo egbee ja na ni re ara remon asathere saam o. saa jera bhoro ajie da vaa saa a. nzia unoo gwera hevaẽ ayina reje radudu. ogbo doo vaa re moo jeri. anum unvavoi na ni o. and nye noo bhanu maekpeto qea nta na agba zeng nfi fonfone beem efi nzca hotom kwem ho saa bharoso.